O va ho farafina tun nɛ baro keni'a <hesitation> ni cururu mibini awe we mi kiltir lɛ baro lɛ-masaze biyɛ bawe inna ho mu'in ma ba sɛrobia a varira mi te mu'a hamano be mu'a dɛrobe